我家靠牢围的学堂是政府学堂，so 他们每天早上七点读书，读到一点 so 早，那个时间呢很呐多车。so 你若是讲要出你得较早一点出。不你就是跟你，跟他们排排赛车咯。

生日每次是排排出吃一顿饭咯。um 他们会买一粒 cake 也会唱生日歌给我，then 每次他们也会买一个礼物给我啦。

先生跟那个阿爸阿妈啊真的是得排排啊合作。孩儿才会较好。因为孩儿一半时啊，你若是讲单单靠先生啊，啊，他，他的时间在学堂只半，啊，那几点钟嘛，别个时间是跟我们排，阿爸阿妈嘛，so 两个得排排合作才，才若是讲真真要给孩儿进步啦。

我们也，我做工的地方呢我们每年得 um 种 um 几百棵的树，so 这几年啊，我们每次会跟那个合作会，可能学堂啊还是有的 association 啊，排排去种树，so 我们会买树去排排种，then 拍照影。

um 毕业时间很欢喜咯。读四年书，读了了，也，我自己的那个梦想也，也成真。

<noise> 我本身如果说我要庆祝啊，我是喜欢去出门，跟我自己家的人欢欢喜出门去我喜欢的地方。吃我喜欢的东西。一家人啊排排去。

最近我喜欢看中国戏。so 中国很呀多那个他们的那个 drama 啊。so 我每天晚上吃饱了，冲凉了，吃饱了闲时头八点到九点我会看一钟头的电视。